لدي الأ- الكثير من الأقرباء, فأبناء عمي يتجاوزون العشر أشخاص أبناء خالي, فهم كذلك يتجاوزون العشرون شخص, أراهم جداً خلال الإجازات الأسبوعية, ويزورونا في المناسبات العائلية, وكذلك في الأعياد, و <hesitation> أستمتع جداً في حضورهم.